Pues juech tex daj jedun myëdë yë jotkëk mëdë pënbë manytë myaj tunëp ko'o najk t'sëdyut xodotyë jak të mëdyun manytët's dun tex pënbë myaj tunëp ko'o najk kanë të myaj këy manyt's jot akek myaj tunëp.